जुन्ग् नौ है ननन् दोरुन्नि बेथर् तैअ। भेथर है मेल। भेथर ज बै गोरोम्। गोरोम जुन्ग् नौ है जिरि मर्छ् प्रनि प्रए है स्तर्तिन्ग् ज लन्ग। अम्प्रै जुन्ग् नौ है ओक बेथर्। ओक बेथरौ है मै घनै, मै गैनै बेथर् जैअ। अम्प्रै थन्द। थन्द बेथर जुन्ग् नौ है ओक्तोबेर् प्रनि प्रए नौ जहन्ग्लै जैअ। थन्द बेथरौ है जिरि ओब ओबज गफ्र बोरोफ् गलेअ मैअ। थन्द बेथर निउ नौ है लसि लसिन स्प्रिन्ग् प्रिए जुन्ग् नौ है जहन्ग्लै। जुन्ग् नौ फुल् अदिप रन्ग्कद, फुल् मुल् जैअ। भेने जुन्ग् नौ है बेथर्। भेथर है, बेथर है बिरत् मन्छ्पनि थनै मनेको है बिरत् मबैअ। नै, बेथर जुन्ग् लगसिन मन्छ्पनि है कौसुर्को होइ एधेस् कलम। अन्घैन गौ बोग बोइन बिल-बिल एक्नि बेथर् नि सेलेक्स्योन् दुन्ग् वर।